<hesitation> Maame yehyiae akyɛr na metsee wo nka akyɛr. matsena ase adwen ho a mehu dɛ ɔwɔ dɛ yehyia na yɛpɛ biribi ka hɛn n'ano. Na obiara hu ne nyɛnko dza ɔreyɛ. Mafe wo ara yie ntsi etse me nka a ewia a na mereka akyerɛw dɛ mepɛ dɛ ehyia m' wɔ bea a wɔfrɛ hɔ Kempiski ɔyɛ Nyame boa a Kwasida yi ɔreba yi na yɛmpɛ biribi mbɔ hɛn ano twɛr na yɛntwetwe nkɔmmɔ kakra a. Ntsi sɛ wo nsa ka nkra yi a medze ama wo yi ma m'asowa ntse sɛ ebenya ho na yɛakɔ. Da no so rommboa wo a ma m'asowa ntse na yenhu da a yebotum yɛde ahyɛ. Wara wo nyɛnko Gina nyi.